ब्लैक कॉफी वा कॉफी विथ क्रीम अणि सुगर। माका पर्सनली ब्लैक कॉफी आवडता मग़ेर ती। कोडु आसा वा गोड पण माका कॉफी ब्लैक आवडता मी तीत घेताय़ साडी। क्रीम बिन असलिली माका आवडना। क्रीम आनि साखर असलिली माका आवडना।